Kan nəngngai min guliyir mo a gʊsətə wərərigʊ mən kmmən mo bən diya le nswʊwəngu məni ndikyi wʊla jii mən farə mo bən ngə jiyu gʊsətə njii farə mo dəyʊ bərki merə nii me bə farə ləmangyi wʊnəni ka farə ləmang. Nii a chii a gʊsətii ka farə ləmang mo me a dəjim nənkə gu mən farə mo mən diwi, gʊmə farə mo mən chii wi, mən faʊ mo bən diya təmbə nyigiinchiki fʊr a məyʊ ba dəəng. Təmbə bəndii chii fʊri a məyʊ a dəəm gən bənə təm merə bagi təmbə bən dii bən chii kəfʊri a miyʊ a doə nyəgʊʊng merə boyi təmbə bən dii nchii ki bən nui ləmang ngəm nyərə təmbə miyəm ba dɨjiimemjɨjiim ka mən mwi ləmangkangəm. Dɨjiim mən nui ləmang. Dijiim merə dagi bʊnən də nyəirən, bərki mə kama, mo inda faʊ wu jii wʊki bən nya, mən fawe hii kən nya, fauwe jənijaʊrəki bən nya, faʊ wʊjirwʊki bən nya, bənga mən sʊgʊmən mo yinoo, me a kmmarənyka miyəng, mən kmməh mo kə mə ka mʊrə nəbbərə yʊmemki, nbʊyabəki mən kmməh mo bən chii a dəjim, nsʊwangʊ bən yiiktən mo bən diya gʊkaki bən fii yigərə təmbə nənəm bə kʊntam gʊnən chiiwi, ngʊ mən kmmərə mo bən di bən chiiyu a təmbə kʊntami, bərəki ka nyagʊ, jii mən farə mo ba nəngəimən finii a gʊbən dibən chiiwi, mən farə mo bən dibən nənɣi, bəngə nsʊgʊmən rə jigʊ mo yino mən fawegʊbən di bən nwi ləmangyi mən fawe gʊ bənda nan da dʊmi. Gʊbəndii nan dədai bənda jʊmi, kən sʊ gʊmən rəjiigʊ mo təmba nənəm ka nən da dʊʊm, təmba nənəm nən ka nənə bwiləmangyi, təmba nənəm merə ji nya bəni, təmba nənəm gani dəndang mwarə wʊsəgniki, bə be nəni, bəngə mə farə təmba nənəm ba dəjimem, ka mən farə təmba məyim bə dəjimam mo mən chii a təmba dəjiməm bənki ntəm ba məyim merə təmbə bən yigii nchii wʊka, bən jʊnglong, merə təmba bə nyi gi nchii wʊki bən gəsang, merə təmbə bən yigii nchii ki bən nui ləmang nyarə ki mən nuiləmangərə a təmba məyəng. Kmmərang ka məyəng mən faʊ mən chii a təmba məyəm. Kmmarəngka məyəng təmba məyəm ka nəngaimən ləmang bərki kənyəm fiini təngʊ, nwʊlai fiini təngʊ? Fiini ta təmba məyəmmakən sʊgʊmən rə jiigʊ mo yino, nənkanənə chiimbə bwiləmangəm me bwigatəwe, tə chʊʊ nyəra rəkʊ gʊsʊta kiya grəng, gani dəndany dəndang bwigate, gani dəndang dəndang jiini nyəbwi dən dang, ku kən wʊlga bagi dəəmboo mo jii a mnətang a bʊniyang, mən ka chii chii ki kən digiye nʊʊ mən kʊro kasənte, mən kʊro dʊte, mən kʊro jiinijəʊri, kʊkən wʊlga bagi, dəəm nkʊrorə nəb, nii mən ka chii chii ki kən be kʊʊn mo berə chimər yinke mən kə kaŋ janənne kang, məni mən sʊgʊmənmo a mʊrə təmba nənəm ba dəjim me nənə wai yʊbiwe a mʊra təmba nənəm ba dəjim bəəm dəəmbə ba ləbənebe bəngə mən məksəre, mən wʊnəre mən sʊwerə mo me bən diya gʊ kə mən jʊnglo a təmba məyem bə mən kəmuriyəm. Mən jʊnglo gʊ mən nui ləməngwi bərəki mən sʊgʊmənmo təmba nənəmbe kənə wʊna tajiyʊ kə nəbəne, kən wʊna tatiyʊ kə nəye mən nii jijiyəng kən wʊna fajiyʊ kə təye mʊwə təmba dəjiməng bər ki təmba dəjiməm ka ləmang we təmba dəyiməm ka nui tang a ləmangwe, mən sʊgʊmən gʊji tə yiimbi, nəm beri mʊam, berə nəni a gʊki ka be kərmən, nəm mʊam berə gʊki ka be gʊʊn, nəb muəma ba təmba nənəmki kayilo nəb bərə wulai? bərə ki təmhəm təmbe nyəm, bərə wʊlai? bərə ki təmhəm ka nyagʊ, bərə wʊlai? bəra ki təmbə nənəm kəəng kə təyi yʊng kə mʊri, bərə wuləi? bərki təmbə nəməm kə tətə təəjiyʊnga muri bərwuləi? bərki təmbə nənəm kənə fərə jəutəng ə kəək, berə wʊləi? bərki təmbə nənəm kanə farə jii wʊ bə ʊgəbəni, berə wʊləi? bərki təmba nənəm kə nyəɣ, bəngə mənsʊ gʊmən ma mən fəʊ mo mən chii a dəjim, mən fəʊmo mən chii dəjim atəmbə məyəm bə nəbbə mayem əny a dəəmbə nəbbə nənəməng, gem bʊiwi kə nyagʊ, gʊbən diwə ya kaɨ nyimbə nyinkə bən yigi bən jiiygə gəirəngəng, kərə yʊ bəndii bən chii wi ki? wəi jʊʊwi nəəng kə rə jii wu bə dəbi a dirəmə agʊkə dəəng ki wəi jʊʊwi nəəng. Məni mən sugʊmən mo me kərang ka məyang a kʊ nyangke jiimən kəma ra fʊrdə minii jii mən kəmarə, mə bən diyə gʊka mən kəma mo təmbə məyəm kə limən mən kəma mo təmbə miiyəm ka ləmən gʊbən diiwi, mən kəma motəmbə məyəm gəbə jigi a gʊbən diiwi mən kmməh mo təmbə məyəm mən chii ə təmbə məyəm. mən sʊgʊ mən mo bətə ngərə yəmbə məyəm ki, niyə chii yə təmbə dəyim me ki bə jigyə bʊəntə tə məyʊ bə yəmji mən sʊweri wʊləi ji mən sʊweri. Təmbə nənəm kə nyagʊ, men kyətəng we, kənyogo gəəni dəndang dəndəng, mən sʊgʊmən təmbə nəmdin ba gʊba dəjiməm nən banii nən me mʊam, məni gani bən nya bəəng səng bən nya a təutəm, yiigi ki bən nya jiini ləngə lənge a mʊn wʊ me ba tʊangə bəni, bən nya jiini lənyə-ləngə a mʊri wʊ mebə jiig bəni məni a nənəni a mʊri dəjim a gwe beki bən nya nii dəji rə yʊbi nya, bən nya nii dəji rə yʊ təngə niifʊwi, bən nya nii dəji.